adhes khudeni tokk khun adhes khun itdhabe bokke akhanat robaa hagethi robdhee malkan bokeen khun yaani dhiram khee unumm dhabethe woo saffo gethuu unuum nekhethaaa adhes nuh amtan kasjiru dhub adhes khun Lilah bokke khabaaa diramaaf saffo bokke akhanat robaa dhub bokken shoricha adhes khun lawonen Omarr dhekeni hinbarbani lawwon Omarr dhekha hinghodhaneni lawwon Omarr dhekha dhub adhes khun adhes akhanathii